די וועג וויאזוי א מויקאש גרייט זיך אן צו די ווינטער איז קודם טרעפן זיי א גוטע פלאץ ווי זיי קענען בלייבן. נאכדעם גייען זיי ארויס און זיי נעמען צאם אסאך אסאך עסן און ניסלעך וואס זיי לייגן אוועק אין א גוטע פלאץ צו האבן עסן פאר די ווינטער.